Benyin ehh bie kie kie elebor mualom ayuor miel; bemjon ebie okelo le mior ehh miel, bengin ebie okelo le mior enh mualom; beyin be prat ebie miel akelo le mior emuatan ane biem lebal benyin berie puat ebie mualom akelo Lemior ehh miel arée ruch chie miel aha anabkanab, olor ovee le pie le Wellch le welleh Olor orie le beh mie mom eshie ehh kelkie kep miel enh, olor orie le wutem oyuan le bie Nyamemior olor orie le benpie pus-pus punt, lee sine expen eyle laba erie ke- kekel Leyel avech eketetch, le ishie eyeh Afueru, butch ebeye kee dzun dzun utuch kang berie yuour miel, Dikue ebon olem beh must Akakabeh mual Okukue bichie offer bitchong benyjn ebich kpo Dple Ocinke wuyal, Otshch Eborr, otelo biegbangbang beh mior, biegbangbang bie garmi Obune benzin ebie kiekie elebor miel abiem much lebal, Okyekuel muel, okurkne kuel onyimonllbufur owominu, leh bued owowienu leh bukuro Owomienuu. Benyin kpo epie ebie kie elebor yeh eynor bell, lesheyie ofuenu beteh ebieye orem owen wap kieleh erẽ beh wab béy yuor bell wuwuen. Orem avance Onniegegen, Emir piewnu leh eshie yie efuenu, Eshieye eyielaba erie gbal, beten ebieye bee buenbuen bie kalkieyi kalo, eten yami eyeh egboro, ebuetuen ekalame and yes yuorce bell basaurre bch gallie pie nshanie, leyim ime oumpie okel kuolebiems eyeh bell be chu; Ekuolebremu ehh telih nyam? yeah ebeh? bey kekel, bch yiebowob? betenkie leyel élie kporong, beriorie le be bey kporong? belenkie lenbong? bernyin elsach kpo bekelkel ebie keh we me chi mier aha amalo kanab. mom ofa atebo-béy chie miel aha amabokapab eten mien chie, miekpakne omale boryeh kama mud ehe, obiele oweh Obiel eweh oriele oyam, Obieteweh one le akeh obel oven orille owop lee mior benyin ebignyie kpo beru kelo evee, elve miel oyuoro. Leshieye fuenu; mualom ajuju wutush kang, atshe tshe aruch eborn, be gbanggbang eborn ebie ene miel eneki kieki kpo, wee malom on kpakimiel oynoro letorych weh ehh Otsharki, Otshare omale beechie oma famom kang kang ukuro, Etshoro mom mom oma fah, keken elebor obuong Oma fa, otshoro miel, benzin bee nie puat, elem- lem biekpan emuad leh sheh yeah ofuenu, lam lem bekpamemual, kamg kang kang, elemu kpo beh chie dzan berue beh kperr okabo beh kabo beh mund eby kpo, bechie dzan keshom ben we bitchie okurr bee kue bitchie tse tse tse beh dza berme cheh inten emual ofah ature, week ome me ome eluh alom, olom oh kpakimil this web rikie ma fen, uten atuch bechie me chie ma kpekparo mmal, ma tuob-tuob mual, oma omah tsham benpuo Lebeshic arum rum weh store obili oma tshem benpro, otshamokpo, otrop trop owan abun-borr leh musl Odzan sourh sorrh, Omelie Sorrh Josh abun bor aha tse the the, weh ome mon mes opiati Pien Lenkan-la-kan; nten ature bea chie, biakpo Kikie miel ah kwelke leben otshem окренути, ekpe miel, tshen efufu eyje Laba bienyin ebenque ebernyin leshieye ofuenu, Eshieh eyie laba bienyin ebernyin egekelo, okokoro mie rie your miel. Mie kekel chie miel amie are mikpakie aha aree mom ekubeshe, ama Ekwobeshe kang, amaa ekobeshe eyle beh tpsanmu orueh, oruebo okuelkie, yie mie buoben chi miel ammi aha ari vie mie enya, mie-lue kpa, mike magnu experopis, eyelo envie ekobeone-exobeshe ekobesne, etumbelun mmaana, ntuong wushu latemupu mpielebo kikie miel akuels lebey bianyi kpo mpia bie. Bufurue bu ome nzehe dzang nkwekwenu lebal miel abimbin lebal, miel tsueh akelemie aree mom arierie le wukpara den den, momane-viele Leyiel alte lenyam, mom are lenkie lemy lequel elie shorrh, mom enh fieliakie mom nchong, akela-kel enyie, mom ehh biebie achurch, mom anh biebie orme atpramen akelakel enti, bienyin ebie muatom akelo le miel, miel tsuch akalo les mualom, bekor bee kem-mikem kikie elebeteh eymour bell benyin ebie ebreto bebien. milch kwenu lebal miel abietiin lebal, ebinchise ye elh ekabeshe eyie bes pramone kang, mie man ekubeshe eyie takh obey leuchu, epie ngabor ehh ades yeh ame exubeshe eyann ekuan ehh Eblembion Chie ankie ma pie pie lebal lemiebeh exubeshe Exami eyen tahh ngabo ushy the ngaboch Cross ahh wushu, emelie-rumuch achu atapka Ekwenu lebal epie lebal bemay befur le benyie baarch epiale lebal Ekperr olennu le beren agbenu areeh piap Agbenu apich per lemn, lekenten, leh befen ebe bench agbern apie pie, apre chie yien erikie mah, mis ue que Ekuobeshe nynokelewe mie tue awa zau xuat lee yamie nie skperrh otchuan leberen, eshuan le baren. Kang kang kang irie che biem che neme tuomen Lesukuel, amalema enu leh esukuel alal bemeh besarr arie-rumunu achute, achule adza rue wie shich, are key tabka ekabeche ane luchh mkper opomy eyeliegen lelavan, Kang kang kang mekie are-tutush ah yuobo arue ech afieluoh, erimne eth neel apie chie efch schuwen omet, ema ekobeshe ayie ochuch yie wulens. arch, evumu ehh nyebeyes agorki momaa ehk mie ma eyamie, lalam beh taboh wie bun besar eben Ocluve, Okaleyich, miel que wirinipi ane wiel, bekwabepul muralom yeh bekum besar mualom, kpo betabeh me beh maa elewobeche yes amaa lankan agbenu agepian le omen enyje elenme leh beren, wamuwanu ama ekur beche eye, enfie vietsue le maalom miet akekel bienyin an bee kwane kwan le mualons, mustom ehh nyorkimom chh boner mom els efepiaki wujijie, ahh efie yebkowop ehh fiekpakilelam ehh lenki lenu le wukparadeh deh le liyiel elie enyar le mior, wulom ehh enyi yen miel akpaki. Enyie tone akiele lemie, abiemchmie Obala. Leh mbubow leh fina stentke Legbantal obalo, lan the soufum confima yyje rue chi mpie le-wele-le-wele Owen yeh bepen elenu, miel leh muatom elenki le Agbo ochude, nde ocimwe oh fee bebe elebki, ride ochnwe oh tnong eye been pie elebki, nde ochnue oh mniyie okieyeh gracias ohe kikie miel le mualom beh lenu elebki, lebufurr ehh eber fina yie mpom pom legie nealke yeh chi, epsam Pomm oruch, ema mas Ekubeshe, efe feh agbro, efek feh mpam, eburki buru bebene empan, eburtki buru bebeny Okan Okalere, eburtdie buru bebenu ebrejes lebijie ebich ere elenen, Kiekie ochure oluk yie canvi chorkije Coro, one mill one mualom, leminin mpie avete owche fshor awah kporong, kich buong miel, kekel bemie Senyam exuo rebleny eyeh Omakie le yie enne le bong, ben yebo owopp beh lenki lenny Enyamp bee Кракра ben piepien akarafon? bell Крикро? bia kpo ekekel ebie. Okpe to bal wulom okekel tsuen etanolebenu Eyes omakie leve the enne lebong, bayiebo owop enab nab beh lebong benyin ebir kpo brebie bee boroyen kie kie reny emysam recipiel, binh- nyie apo nitalkieyi kie lepel elieyen kynor lenyam lee buakuen abee béy chn usunu ntem.